Haut parleur ty ndreka an, an, izy io mandeha courant an, de ampifandraisana amin'ny micro, de rehefa anao mizaka amin'ny micro iny an de lasa mafy be raha zakenao mivoaka amin'ny hautparleura ary na ohatra hoe rehefa mandefa hira de mivoaka mafy be koa feon'ny hira iny amin'ny haut parleura, resaka famoahana fanamafisam-peo zany le izy.